Bi kped fin. kafe. kachad kanyi. katanghe. rayachad kachadKanye. nyiri nyi. katanghekanye dehkpo. dehkpo ne din. dehkpo ne bife. dehkpo ne bichad. deh kpo ne binyi. enyiruca. Onyirika ne din. onyirika ne bife. onyirika ne bichad. onyirika ne binyi. bujam. bujam ne dim. bujam ne bife. bujam ne bachad. Abujam ne binyi. bujam ne bi tanghe. bujam esim nyachad. bujam esim kachad kanyi. bujam esim nyiri nyi. bujam esim katanghe kanyi. bujam esim dehkpo. bujam esim dehkpo ne din. bujam esim dehkpo ne bife. Abujam esim dehkpo ne bichad. bujam esim dehkpo ne binyi. bujam esim dehkpo ne bitanghe. bujam esim kachad kanyi. bujam esim nyinyi. bujam esim katanghe kanyi. bajam bafe. bajam bafe ne din. bajam bafe ne bife. bajam bafe ne bichad. bajam bafe ne binyi. bajam bafe ne bitanghe. bajam bafe esim nyachad. bajam bafe esim kachad kanyi. bajam bafe esim nyirinyi. bajam bafe esim katanghe kanyi. bajam bafe esim dehkpo. bajam bafe esim dehkpo ne din. bajam bafe esim dehkpo ne bife. bajam bafe esim dehkpo ne bichad Bajam bafe esim dehkpo ne bhanyi. Bajam bafe esim dehkpo ne batsnghe. Bajam bafe esim dehkpo ne nyachad. Bajam bafe esim dehkpo ne kachad yanyi. Bajam bafe esim dehkpo ne nyirinyi. Bajam bafe esim dehkpo ne katanghe ganyi. Bajam bachad. Bajam bachad esim kabonghe. Bajam bachad esim bife. Bajam bachad bachad esim bichad. bajam bachad esim binyi. bajam bachad esim bitanghe. bajam bachad esim nyachad. bajam bachad esim kachad kanyi. bajam bachad esim nyirinyi. bajam bachad esim katanghe ga nyi. bajam bachad esim dehkpo. bajam bachad esim dehkpo ne du. bajam bachad esim dehkpo ne bife. bajam bachad esim dehkpo ne bichad. bajam bachad esim dehkpo ne binyi. bajam bachad esim dehkpo ne bitanghe. bajam bachad esim dehkpo ne nyachad. bajam bachad esim dehkpo ne kachad ganyi. bajam bachad esim dehkpo ne nyirinyi. bajam bachad esim dehkpo ne katanghe ganyi. bayam banyi. bajam banyi esim ebonghe. bajam banyi esim efe. bayam banyi esim echad. bajam banyi esim enyi Bayam banyi esim etanghe. bayam banyi esim nyachad. bayam banyi esim kachad kanyi. bayam banyi esim nyirinyi. bayam banyi esim katanghe kanyi. bayam banyi esim dehkpo. bayam banyi esim dehkpo ne din. bayam banyi esim dehkpo ne bife. bayam banyi esim dehkpo ne bichad. bayam banyi esim dehkpo ne binyi. bayam banyi esim dehkpo ne katanghe kanyi. bayam banyi esim